מען זאל צאמנעמען די וועש, אנפילן א גרויסע שיסל אדער באד מיט וואסער מ'זאל אריינלייגן אין דעם אלע קליידער און צולייגן אביסל זייף, דערנאך זאל מען נעמען יעדע קלייד עקסטע און עס רייבן מיט די הענט בעיקר ביי די פלעצער ווי ס'דא שמוץ, מ'זאל עס גוט אפשווענקן, אויסטרוקענען, אויפהענגען.